Nakuye loko refri <hesitation> or chí nanxhi kikenxhi, taka yeviix liá tein kanxhi texhix lujan <hesitation> ité há kenxhi lutú, tete la naxhikó, kuyé'e luku refresco li'i takaxhinada ndana xhinxhi ya'á.